Gny Nizerianina! Gny kolotsainy da mana gn fomba fahandro <noise> mampiavaky azy i, anatin'izay gn fanaova hena asaly. Da gn fagnampin'izay, dimapolo sy roanjato gny foko a misy a a Nigéria. Ohatsy amin'izay: gn ny hosoa, da misy koa ny Lobô, da ao koa ny Yôroba! <noise> Reo gn tena foko mampiavaky azy da gny mpivavaky amindreo ao misy ny Katôlika. <noise> Da misy avao koa gn Musulman. Samy mana gny toera i <hesitation> anjakakany aby reo.